Dabar squarely ga dum ofta kolum nyamata seto oka di jarngolwadi umvurthi nudum nyamakanyumbe iya lumu. Sa egobo halu nukin tamayama dumwala awa nanumta.